النضافه لكل شى هدوم ، جسم ،عده ، مكنات اي حاجه وسخانه بدرجه ، معينه في حاجات تانيه وسخانه شديد بتحتاج حاجات اقوي من الصابون